د سپو اووه لویې ډلې شتون لري: کار کوونکی، څاروی ساتونکی، لوبو کوونکی، سپی، سپورت کوونکی، غیر سپورت کوونکی، او ټیریر. کاري ډله هغه نسلونه لري چې ځینې عملي دندې ترسره کوي، پداسې حال کې چې د سپی ګروپ هغه نسلونه لري چې ښکار کوي.